Me bo de kruai akpo pai ye ke emu gba de mene, me bode kruaie, kniai bulou me wu mene bo start bo kruai ma timi bo chriamas ogunu wei ma sou akpo kru boe, me akpo kro bra me me akpo kro brae waowobo kpo eken mise bra ke yerin mene yan o? Me akpo bo fe fiai bo ganren yan kene keme ba inke fe kpo pai ye, me inke fe pai don, opu otu bo ne emi yan bo kpo answer pre ai, opu otu bo ni emi yan bo answer pre de me iye fe fiai bo me morice ganre neye beans mien mi ganren miene ye me iye bo tebra ke mien ne ke kiri abo me ni yan? Me iye bo ganren mene do tolu ke do ne, gerri kpo momotimi ganre mene ye, indi kpo timi ganren because akpo yere de seria akpo komu gerri ke fe do mene akpo yere de ba, indi ba otu kpo yere de da akpo komu gerri kefe do mene, yere de ba komu rice ke fe do mene, me yo rice an beans bo mo koro kiri, me beans bo me nimi ganren mene, opu otu ne ogunu me mi otu bo ba answer kpo preya, guele ganren mene me answer kpo pre-ya, tebra ke wu awobo ka ke yerin ne yan o? O wa o wobo ka awobo pre iye press kpo suo mutimi ake diri mien akpo suo mu ake mien ne sele paimo ye don mien timi ake borotu suo mene, keme ama ke sele mien mene Akpo kuru emi kẹ dọnẹ bise yẹ bọ se miẹn minẹ iyẹ bọ mien a kẹ kiri a bọ erẹyẹ government mẹ wọ answer e ọ wo answer dẹ iyẹ bọ kiri a bọ ẹ iyẹ bọ kiri a bọ dẹ ba o woziwẹrẹ mi o wogbo yerin mẹnẹ me akpo mẹ dọu timi awọbọ kpo timi yerinẹyẹ. Emẹnẹ gba mẹnẹ bra emene tekẹ tẹ meneyẹ sẹisẹi dẹsẹ iyẹ bo koromu kiri a bọ e kiri a bo de sẹ izon fẹ fiai kpo kiri a bọ e agunu mẹ mi ye bọ me ganre mẹnẹ kẹ dọ nẹ izon fẹyẹ bọ kpo ganre mẹnẹ kẹ donẹ seiser dẹ sẹ fẹ yẹ bo kọro mo kiri a bẹ e beans kpo koro mọ kiri a bẹ ẹ atangbala engẹ kpo koro mọ kiri a bẹ akpo ma timi bekei iyẹ bọ nẹ timi ganren mẹnẹ iyẹ bọsẹ korọ mọ kiri a bẹ kiri a bo de seriya. O dou bra kẹ o dou pai mẹnẹ iyẹ bọ ke kiri a mu e pulu kpo keme ekẹ fẹai pai e e gina kpo keme ekẹ fẹ kpo pai e tebra ko ka akpo ma yerin nẹ yan seisei iye bo kọro mo kiri a bọ e ma kini kiri bọ gboro mẹnẹ o mẹ kiri bọ gboro mẹnẹ mẹ o mẹ gboro mẹnẹ kiri bọ mẹ o mene ke wan ongu bọ ke de mẹ donẹ mo kiri bọ gboro mẹne ariẹ okubo timi akọ angu bọ supporti ya okubo timi akẹ ka ke gbolo mo akẹ kiri bọ bọ mien nẹ ba kiri bọ bọ kẹrẹ di ba da ba fẹyẹ pẹpọ fe figi bo kere ware ma bain wọ prefe de wọ mọ dọu mẹnẹ me but okubo fa e, A mẹnẹ sei sei dẹsẹ bra tuwa bise yọụ ma bra tuwa wọ preyọ bra tuwa wọ pre dem self wọ ma okuba paimo wo pre demself iye ma gboro mọ lamọ fẹ fiai wo mẹnẹ kpo ba wo no okuba kẹ ba fẹ yẹ fiyạ, fẹyẹ warẹ bạin wọ prẹ fẹ de yẹ imbadaga gboro mẹnẹ ehn odu gboro mẹnẹ okpọ gboro mẹnẹ okubo ke mẹ iye b sẹ mien mene but okubo fa e gobernment wẹrẹ answer odi tuwo o mien mẹnẹ iye bọ bra tuwa wọ pre a? Bra tuwa wo pre sẹ wo kpo kọ ke miẹn ko bulọu munẹ wọ wowạbọ kpo bisẹ yọụ arẹ wẹrẹ ba fuwa wọwabọ mẹ miẹn mi mẹ scholar mụmẹnẹ mẹ mẹ iyẹ bọ ke wọ mọ mien ba kere iyẹ dolọr pai were ke awọbọ pre wẹrẹ timi okpo wẹrẹ school iye fẹfẹ mẹnẹ ye but mien mẹnẹ iyẹ bọ brakẹ la dọ ni mien mẹnẹ bulọu a mughan e anẹ do nị sei sei dẹ seri a mẹnẹ bra tuwa kọ wọ preyẹ wọ mẹ gboro kiri bọ bọ bra tuwa wọ preyẹ,